طبعًا أنا أفظل الجبال بس البحار أكثر، أحب البحر أكثر لإنه يعطيني إحساس بالحرية والراحة النفسية، أحب وايد اللون الأزرج يغسل همومي، يغسلي شراع من همومي.